Tsy haiko aloha raha tena izay no antony a, fa mety hoe le izy le manakaiky masoandro iny no mahatonga an'le rano hoe mangotraka amin'ny maripana ambany kokoa eny amin'ny haambo ambony eny, mety hoe zay, mety konko hoe mety misy vôlkano ao ambanin'le izy, fa zay aloha zao no fahalalako azy.